إى طبعا مهم أن الشباب الواعى المثقف الى عنده خلفيه ودراية بالأمور السياسية إن هو يشارك فيها، ليش من باب إنه تغيير وتجديد دماء المنظومة السياسية، أعتقد إن هذا السبب الى يخلي الشباب المستحق إنه يشارك أو إنه نعطيله فرصة يثبت كفاءته.